Gresy zany, Grèce zany plasy ao Méditirranée Méditerranée ao misy Grèce zany sady misy resaka frômazy zany zaka malaza any, ianao zany kô te ho vondraka anao afaka mandeha any ianao tsy manino, zay zaka malaza any. Bakeo zany koa plasy mety itsangatsanganana zany plasy zany e kiasy izany rehefa andeha hitsangatsangana.